Lav'vɛsɛl a sunu nɛ we sɛ sunu no'ona zu ba nicoza yi du to han sian a yini bɛ'a benɛ cu <hesitation> aba tubara se a yi se han a sɛ ma de ere-ere ere to mu ɛnɛ to mu a benɛ we mɛn da a ba wa'a manzi nɛ baro lav-vɛsɛl o we zo lu'a han yi doron a'o ɲi ho buton wa to han ma sɛ han fua-fua fua-fua